ngeloba ladde ne ni e annditini ndade jutunde, <noise> e wondi boten dande jutunde nden, nyanko dande jutunde nden nyamugo leɗɗe faa dow lekki <noise> dun sada, a tawai to di ndura ta fuf leɗɗe dow lishe mudum durata di tattiɗum, e tawa kadin nafakka dande nden <noise> kan to di ngari haɓungo danɗe kandi omtira, bo kadin dande nden no jutungo ngon e walliɗum ko hira jagge <noise> inni na cholli inni na buhe in wari heɓata doe ko yawe yawe <noise> kuji fitti di keutata dande nden.